نعم المشاركة في الإنتخابات مشاركة بالتصويت مهم جدا، التصويت هو وسيلة التعبير عن رأي يعكس إرادة الناخبين، من خلال التصويت ،يمكن للأفراد التأثير على القرارات والسياسات ، اللي بتأثر على حياتهم ومجتمعهم، <noise> كمان المشاركة <noise> بتعزز الديموقراطية، تساعد علي تحقيق تمثيل أفضل.